Ca cuytʉm tʉwan wʉcpa tʉn wʉgʉypa y cap tʉn cana hʉypa ushiiŋ cana es sal <hesitation> tʉwan cana hʉypa ushiiŋ y ya tʉn cʉspaam pues cap chujus cay nana hʉy cuando cʉŋpa cap chujus cay hʉy shis y casa cap tʉn cʉspa yamʉ yacti wa tʉn acompanachʉcʉ quesu jeeŋ wa tun acompañachgʉcʉ este mas bien wa tʉn jʉjmʉta quesu jeeŋ a tʉn jʉjmʉta shi sʉc jeeŋ pues pero nada mas